بصراحة انا الي انو محد يستاهل ويحد حزنك انو تحزن علينو وتضوج فامهم حياتك انت تعيش تتونس مرتاح بحياتك ووو مثل ما تقول طز بل الباقي ما مهمين باقي الشغلات اش اعيش وهذي فامهم عيش مرتاح بالك مرتاح هذاهو لا تفكر بل الشغلات الثانية.